<hesitation> bines qaro kabisan Tataweaa, Tatawenii bines lilla qaroati ishin won ishin midasit namu hinbekuu amine won ishin midasit yani wom ishin akli ishiatin yet bines kulli hinsobdii dandete bines ak worabesa fa hata Neq fa kulli hinsobdii ishin dub bines qaro hamaa inaman kullinen hinbekaa ishia lilla qaroa amine ufbedii ishin won midasit dudu ishia.